La hundación del Reinu de Sukhothai nel siegru XIII es el emprenciìu delos reinus tailandesis. La estoria de Tailandia es un exempru de comu un país puéi mantenel la su dentidá i la su soberanía alo longu delos siegrus, huendu l'únicu país de pallí que no tuvu qu'aguantal el colonizagi uropeu. Assina es que mantien la su coltura i gastronomía tan viva i presentera i tola genti quieri dil pallí.